Ранги сурх ба ман эҳсоси қувват ва муҳаббатро медиҳад. Ин ранги дил, оташ ва эҳсосоти шадид аст. Вақте ки сурхро мебинам, ба ман лаҳзаҳои ишқ ва ҳаяҷон меоянд. Он ҳамчунин рамзи хатар ва шуҷоат аст. Барои ман сурх ранги ҳаёт ва энергияи пуршиддат аст. Ман ранги сурхро нағз мебинам.